Akun be pata wara kakasku dlamu na jigab na gərayu rankata, kakidila aci akun pata amman galte a yarda ta na nen bai, gada kasən apuno dlamici gidla bacima dila makwancin ka tara gada gərayu gəri nabari kəm labar ƙə labar dila gada ka yeƙənci labargu gərayi gəri gu, jaa na budlamu na aci dikau dlamna bana jaa na budlamu na aci dlau dlamna bana <hesitation> i'budlamu daci budlamu mato maza anna gaada na dlami kunsheria, akshi saparatinak shi aye iri munduwa budlamu kada da dlamikshi zhiri acu jin dama a kədana akshi, se dilo da rami jaa maya aturo tiye na a sim tiye da jibana koci da joyaci ma asimci nawanma guma, mato daci wadade i'munduwa budlamu tunu budlamu da dlamkshi lalese akshi daktifi i'munduwa budlamu, kwadena kun auwo to gaada gumo gafau kwa dlama aipukusku tunu. arokun nabai sai dilo da jayaci jauma to gusku gəraya cu da gazhen nawan tiyero adi adak gəri damiya miya gəri daram ma aa waci guma amman gusku da gaghen getak, gayu wun na tuwayedu daramma to nadina sedilo darimi budlamu maya ja dlamena tuwayu, ardina wayə jatku dayi da meja gaada ja dlamici sapara dagai jama jan dici jadedici nen koda kadlam na kanadi kaiuu na ja amman ja tuwayi du ardi budlamu dayi jau dayi damai se dilo darami budlamu ma anya ɗaɗa, se dilau da wayə budlamu <hesitation> da wayə jau ma anya aci kame inpayawa tunpa ma to shikke nan naya na medu matə atiro kajina cin kajinaci kenan pa, to daci ja dabzena gəma budlamu dayən gəri sharau ka lakte bai shiru daskwakuyu daskwakuyu debai sedilau daramma anya nengasgara da rammi budlamu waragagu nana dlamin gəri gasten gəri a dlaɓu ba ri inpayu bai ardi nadgaci daci dakgaci dikgacu tunu beze na budlamu adaci aciye detan dan damu duvu gəri atu dasunu kekana asem kə dila. nabai dana jaa be wara migəyi hallitatu dila na gərayu, sosai kalte aci a gəsta baibe dabaci sannan mashirin gəri shine kayak, kayak gərayu gəri dika na kə zigara gada gən budluna vik gəri nen galte devid a dlameci riibai aduwu a dlama tunden gəri i'munduwa, to gafo dakai akshi dayi nakshi i'saa sema na budlamu dabar dikshi sema akshi aka sau akshi atka sau da cimna maugu daci, se budlamu da mamma to se de cim da ghergədi dikshi mauggu i'dak shi dabar dikshi sema asau kayak kuma, sa sema nen aso bai se dadli cirrde tika limma acirrde tikak limma, limma a radlu a cirrdo limma a radlu a cirrdo limma a radlu se limmo dardlungara tikem, seso dak kururuwa atkau na dila na kayak na dila na budlamu assutuku ardi watkənakshi dade wun to zaman gu kuma akshi nabai takshina dukakən shikshi i'vida budlamu se de takshi na gəri i'tikka kurtim ka yak i'dak gən i'wa dade da kəm mavighi se kayak dakkəm riwara aci rizhitun dama na adagəri se limma da ripgən gara aci da vərri da zenci duka gəri dada i'wa danpi ada gəri rel daivuna budlamu i'i.